Ali la suo kono, mandinka kaŋo le ka fo jee, fulanjaŋo soofooroo muŋ be n faamaa bulu, wo fanaa waati niŋ waati loŋ, niŋ a naata bii, a bu niŋ a bota jaŋ saama, a ka taa fo lookuŋo kari a maŋ naa jaŋ mandinka kaŋo danmaŋ ne ka fo jee